أول خطوة هي أنه تكون صادق ،وتبدأ بتحديد السبب اللي خلاك تعتذر ، بعد كذا تتحدث مع الشخص في مكان هادئ ،وتعبر له عن أسفك بوضوح ،وتقول له إنك نادم على تصرفاتك و-ت- تحاول إنك تتفهم مشاعره ،وتسمح له بالتعبير عن رأيه ،وقدم التعويض إذا كان ذلك مناسب ،وأكد إنك تحاول تتجنب الخطأ في المستقبل وذكره إنك تقدر العلاقة.